Karazagne zavamagnitry ampiasaina amy fandrahô sakafo ao e tongolo gasy, <noise> sakarivo, <noise> thyn, <hesitation> rehefa ahandro laoka za sy, da ao koa gne de ao koa gne vanily, kanely regny zavamangitra ampiasagna aby regny rehefa agnano agnano gâto a koko e za.